Tervüslikku pitsat teteh <hesitation> tasus <hesitation> kaiaq, et sa es pandnuq sinnä liiga pall'o tsukrut ega suula, priiknuq lihtsält tomatipastat ja mitte liiga soolast vai ettevalmistõt lihha.